Mandiŋka baa la ka foo wo to bare ila kaŋo saŋ kaŋoo lemu min mbaa fola m'maa moy aman siyaa bare ite muŋ minti nii aleyee mool diyaamuna niŋ kaŋ doo moo tee bulu fo kaa foye aldammaal lebijee al la kaŋoo damaal la moo ka foo jaŋ woola kulu diyaamoke niŋ ayaa tara sii doo le naata ikaŋ woo siiol le woo kaŋ niŋ yee woo moy inaa na atol diyaamule bare kommu woo tijee fo al damaal lebijaŋ al mandiŋka damaal.